صراحة السباحة مو من قوى مهاراتي. أقدر أسبح بشكل عادي بس ما أعتبر نفسي محترف. أما في عاصفة بحرية ما أعتقد أني أقدر أظل طافي فوق سطح الماء بكل سهولة. يعني الأمواج في العاصفة تكون قوية جدا. وأكيد تحتاج مهارات عالية عشان تظل ثابت كده أفضل أكون بعيد عن عن هالمواقف وأتجنب المخاطر بصراحة.